क्रिमाला जो चीन वो जो दिमागा घोर हौंडा बड़ा बड़ा मिटटी माँ बढ़ाया रेन्ड जमीन माँ वे माँ जमीना भीतर वे माँ जो वो अपह घर बनौन्दा और वो सभी चीटिया एक साथ रेन्ड और जो जो रानी चिट्टी होंदी वो बहुत सारा अंडा डंडी देके सभी चीजों देखभाल कण यानि उन बड़ी बेवस्थाये वने वने बड़ी कॉलोनी बंदी जांदी